Isamani ya maisha yakwe binadamu gwene umma nyile kwanza uyo shimia nena na uzo uyo shi mauzo nauzo yapo heshimu yani ama isha paka yae ni samani kulu sana lakini nduta kuheshimiwa kuta kuheshimu auzo nisamani ya maisha kutara ilo. Yani paapa dunia pa ili umwanye isamani ya maisha yako waunga ni samane ya muntu minyofo kwanza ikutakiwa mumanyane pili mweshimiane, ndimwe shimia nama muamwa nyana ni samani ya maisha yinu kwene mumaya mumalola vino yakupitu kuzipa vile vile ngiwa tiku ikale vilu kuheshimiana na uzo alafu bila ukujishughulisha nikazi yonsi iya- iyakule tela ichipato chinonge uku ishi uku jitumia isamani ya maisha yako utaila irora nantu uwanda wonga kwa hio samani ya imano ya samani ya- ya maisha yakwe binadamu kwaza muheshimiane na uze jilani yakwe nompala mi nenayo vile vile mulo ndimili moinonge muku yuomba ikumletela ichipato kizima ali maana samani ya maisha